سکے کے اوپر رِجز رہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں گولڈ اور سلور کے کوائنز رہتے تھے۔ لوگ ان کے ایجز کو گھس کے چھوٹا کرتے رہتے تھے، چوری کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے رِجز ڈالے گئے تو سکے کو کٹ نہیں سکنا، اور چھیڑ چھاڑ کرے تو پبلک کو بول کے معلوم ہو جاتا۔ پہلے لوگا ہولے ہولے سکے کو گھستے تھے، اور جو گولڈ رہتا وہ چوری کر لیتے تھے۔ اس کو گھسنا بہت زیادہ ایزی نہیں رہتا، بہت زیادہ مشکل رہتا۔ پہلے کے زمانے میں چاندی اور سونے کے سکے رہتے تھے، لوگ گھس کے اس کو چورا لیتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ سکوں پر رِجز بن جاتے تھے۔